Ny vitsiky zao ro haiko manao anizay mahay manao ny tranony a mietiky i ambanin'ny tany agny anamboarany ny tragnony. La bevata ny tragnony ambanin'ny tany any igny, tsy mora azon'ny predatera, tsy mora azon'ny rano fa la hainy soa mamboatsy azy.